والله انا ادا كان عندي تلت سوايع تع وقت فراغ اغلب الظن ان نجوزهم انايا نقرى كتاب لانو نحب نقرى الكتب لكن مع العمل ديالي ومع <hesitation> طبيعة الحياة الي انا نعيشها معنديش بزاف انايا الوقت وهدا يخليني انا منديرش بعض الهوايا الي نحب نديرهم منهم قراءة الكتب يعني انا كي يكون عندي تلت سوايع نحكم اي كتاب عندي بزاف مقريتوش ونقراه ونريح بالي ويمكن انو ابار الكتاب يعني نقدر نقرى حاجة وحدوخرى يعني نقرى مجلة نقرى جريدة انا نحب القراءة ككل